Iniuo mbengi kundi sana kwaive liamara yelo ndusha hata kulam ma- ma- mara makafu wechia hata kaja mmaviri yelaika mapwi kwa ini ngana mringa ikanywa basi ikamenuta ikala mbongwa ye hangaishafo. Kamenuta basi